maal simuun kiiy hinbobeen nam bekhiit gesee ilalla duub ho innin shidaa gugurda kabaatee anen bane hidee, fundit geseeilaal edeenii, shida innin kaab kass ilaaleni duub akassit midasenii.